Payshanba. Haftaning ikkinchi yarimi. Rejalashtirish hafta so’ngiga rejalarni qo’yish kuni kelgan bo’ladi. Mashaqqatlarning ortda qolishi yangi yengilliklarni his qilishingiz bilan bog’lasak bo’ladi.